Manao anizao ñy faa mombamomba ñy sakafo a Singaporo añy: Rozy añe tea mihina raha vaovao, tea mihina raha masirasiraa arapahasalamà, <shushes> manahakan'izay ñy fitiavandrozy ñy sôsy mafana, misy sakay zay, rozy añy miketriky aminy ñy menaky noho ñy karazantsôsy, <shushes> tea mihina fia rozy5, manahakanjay koa ñy fihinanandrozy raha mamy, tea mihina legimy rozy agny..